عسلامة مرحبا أنا اسمي خاولة زين مهندسة متخرجة حيوية حركية نحب التجديد نحب الخدمة نشيطة برشا برشا برشا إنسانه ياسر بنكتواز نحترم ياسر الوقت والتوقيت نحب الخدمة ونحب ديما نطور من روحي ونطور من خدمتي نحب الخدمة مع مجموعة ما نحبش الخدمة وحدي.